Nerthaland adha ishian birria adhaa ishian toko mambo thabaa thana thab akaa boliatif iyo mambo sketing faa chala faan jirthi iyoo mambo elimuanen lila faan jirthi ijoleen Mal ishin ghan afur ghethethu itdhabdhee shulum dhethiye dininen dini ishian catholism iyo protendesium achisun sagale ishian birrineniii viazia iyoo fonn faaa akhan nyathiye viazi fonni holiday ishianen holiday Makhaa ishian suun ijabdhas ghakh